أنا أحب الموسيقى الصاخبة، هاي الموسيقى أحس إنها من الأنماط الموسيقية اللي تسبب لي طاقة وحيوية كبييرة جدا، وتكون ملهمة وتعطيني شعور بالحماس والحيوية، أستمتع جدا بهاي الموسيقى عشان تكون محفزة لي، وتساعدني على الإندفاع وراء أهدافي، وحتى لما أسوي التمارين الرياظية تكون مفيدة جدا.